. Udia emi naeherede mma ñkan edi edesi ma <hesitation> mmoñ utip ikan emi etemde. Mme ma udia oro eti eti ndaha e- nnam mbra. Nte udia oro esinamde min ke idem edi ndadia e mma ntuen oro ayad nin nte kpukpru ibibiak esebede min efuni idem. Nte ibibiak ọwọrọde min ke idem nte ah edesi eke ndidia e. Mmekeme ndidia edesi se siak esisoṇ imiñ idem, ukud ndiade edesi ma ufip mmoñ nturn oro mma ekud idibi ọwọrọ ada nte ibibiak esebiede min idem. Nsaña nyene nsọnidem ke isọñ, udia oro esino min odudu eti eti, akpan udia nsiñiade ndidia edi oro